نفضل أني ما عادش نسمع على أني ما عادش نشوف، ما نجمش نتصور روحي ما نشوفش وما نشوفش الدنيا وما نشوفش العباد لي عزاز عليا ما نشوفش الطبيعة ما الواحد كي يشوف هاكا كي يخرج من الدار ويشوف ل- الوسع ويشوف الدنيا خضرا ويشوف يتفرهد ويعمل جو مع الأقل كي ما نسمعش يعني نشوف بعناية نفهم لعباد شنو تحب تقولي.